Telephone issadu passoso, undie dakomo, in telephone, in telephonga wida digidaemnie, telephone جديد in shashka koninan dari, samsong ga eignna, telephone kodo ekon darie hossan bagnita ken okinamie, لكن wida in telephone dawei, eska fagone ademga feseka nenamie, صورة fa eska nenamie, karaieka fa eska nenamie, arageita fa eska nenamie. In telephoni قمر صناعي dan shogoli, tawalig قمر صناعي dan ter <hesitation> eska yani gamrin minin dareika eska dumie, dumikan goon bagnita tawalig basskein.